Gunia la ncho theta nchu ba taxina roen'esen taxina tuxin na sen thejen yusen <hesitation> en tusen ngaa ndatsjon utsjian ntanee sen enyuyesin senian ncho tso thi kuan nchusen yaa nchii thjonsi o yaa nchi <hesitation> yaa nchi thjusin uanchin. <noise>